Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi waawugol e ngoodi saare walla fittaande, miɗo ɗonnoo fittaande. Mi faami fittaande sabu mi waawi jeyaa ngal njogorde ngal ngal. Fittaande ko tawa fota ko heɓugol heewta e jammaaji ngal, sabu o waawi heɓugol eɓɓe ngal